Gny fomba fanapaha hoho aloha, amy fomba azo antoky de gny mampiasa coupe à ongles. Alàna coupe à ongles, atao tandrify gny hoho tianao tapahy igny, tsy atao loatsy mihoatsy amy gny tagna na gny hoditsy malemy igny aloha zany fa atao ambonimbony da tapahy amy coupe à ongles manao anizay. Azo atao avao koa gny mampiasa lamy fe gny lamy zany tsy azo antoky.